Ny posy kely amin'ny jean amin'ny sisiny a droite ndrendre na gauche a, izy igny zany fagnisiavana lakile rehefa mandendea mibôaka regny n'a asina vola madiniky mba tsy ho very satria manko agny no tegna agnolaka na secret indrindra mba afahany mikajy raha mba tsy azon'ny ôlo isavasava paosin'ôlo regny ndray, raha ohatra hoe ataonao amin'ireny posy bé regny moko indrendre misava ny sipa na gon-dahy regny de tonga de itan-jareo la clé nao ndre fagnerim-bola de lasa tsy mety.